Nimi :eh :ne-a 'de 'kwla eh gweh kweh, an 'da-dih-eh :bhoror:. En :ne 'puuuuu' :ka 'yli-eh :for 'i, but eh <hesitation> 'ye-a :kma-a 'weh eh :ne 'de 'kwla. Eh :korn ti. de 'an 'de-di :due' 'dba-eh 'de :wor 'on 'ye-dih :eh, an 'da-dih-eh :bhoror: eh :ne 'puuuuu', eh :ne 'de 'kwla, jorworo: eh-' <hesitation> 'kpa 'de nimi 'nyne bo 'gabaa, eh ne :due' :due' eh na. Jorwor eh 'ti 'de <hesitation> :walaa' 'de :wor eh 'pehn. tu :on blu-a 'de on 'di 'de eh 'pehn, jorwor: eh :kma 'i eh 'ye :na, an 'da-dih :bhoror: eh no nimi eh :ne :bhoror: eh :ne 'de 'kwla, but eh :kma worn nyor 'ye-eh 'ye. eh-: <hesitation> no nimi-a kind <hesitation> :eh :korn 'ye-a :kma worn 'de eh :korn 'ye-a kpor :due 'on no. 'On'wluh-a wluh on 'dba-eh 'on no-eh 'ye-a kpor :due'